ଜଲା କିପରୀ ପରିକ୍ସକାର କରିଵେ। ପ୍ରଥମେ, ଧୂଲୀ ଏବଂଗ ମାତୀ ପୁଛଂତୁ। ଦୂଈ ନମର, ଜଲା ଏବଂଗ <hesitation> ମାହିଲତ <hesitation> ଗିଂଗ ନିଶଂତୁ। ଦୀ ନମର, କିଲିଂଜ ପେ କରୀ ରୁମାଲ କିମବା କାଗଜା ସହୀତ ପୁଛଂତୁ। ଦୂଈ ନମର, କିଲିଂଜ ପେ କାଗଜା ସହୀତ ପୁଛଂତୁ।